Noho wau i Hawai'i nei no laila pono mākou e kuke i nā mea 'ai Hawai'i. E lawelawe ana mākou i ka laulau, ka pua'a kalua, ka pipi kaula, me ka poi no ho'i a e ho'olohe ana mākou i nā mele Hawai'i pū.